أقدم هواية هي الكتابة، هذه الهواية ملتي كنت أجربها من الكثير من الوقت لإني أشوف إنها مفيدة وأحبها واجد وأحب أن أكون كاتب يفيد غيره ولديه الكثير من المؤلفات المفيدة للمجتمع.